ब्रिक लेवर ब्रिक केबल फ्रंट ब्रिक फ्रंट फोक हब स्पोक्स रिम टायर क्रैंक पैडल चेन फ्रेम क्रॉसबार हैंडल बार सीट रियर ब्रिक।